بجمع الكتب كلها وبجمع الكتب الي بتتكلم في نفس المواضيع تتر-ص مع بعض ونرص الكتب <hesitation> من الكتاب الاطول للكتاب الاقصر